أهلا وسهلا خويا واش راك لاباس بخير؟ يا خويا راني من قبيل وأنا نشوف فيه راك عجبني راك راك راني رتحت لك فل- في لوجه، ماعليش تعطينا وش تخدم أنت واش <hesitation> اسمك؟ قلي على اسمك، وش تخدم؟ واش يقربلك هذا السيد مول الحفلة هذا لي عرضك <hesitation> صاحبك خوك واش يكولك؟ يا خويا <hesitation> راك ما شاء الله باين إنسان متخلق ومتربي ربي يحفظك.